Yo dine naji iman nga dine ishar hibi ha nganai a jagada yaiju yo iko bare feu waiju dine iman yahal di ngədeyarə ngundə kwata-kwata dində bəla ngəlarə ako bare fou nai iman nga iko bare feuwaiju yauwa yol hibi ha siahr jagada nga yol hibi ha ishar jagada nga hibi ha nga wate gəlakka yagal shi yaiju gəkegə kagu-kagu nga ago nya yau di alli ngədeya naji iman yo nga ah amma halla haga bəla naji ishal haro ishal inanan daija wanə dində gəlau lumau do gol jagada yanju dishi yaiga halla ishal lumau dai jaga dincai ngayo yau yahaya boruce ga yukulayorə halla yukula hauduwa naji imnaiju dishiyai nga afido dingə yau akulya yukul nganai ngəra-yukul nganai ngəra yanga ishal dingə yanjarə ngundə wanə halla handuolo yaurə ishal shui də iko bare feu wairə dishi yain guro nga iko nya wate halla nay iman ishal diugə yanja ishal shu feu gura hibi shui goya ishal ngərə shuiro hili shui feu goya amma wanə dində yukula lartə ye dongə gəshal lumau ngaguga naji iman nga gəshar jagada nga kəbi ha ngagu waiju gol kagu waiju gallaka yugal ngaguwai shiju gol keguwaiju nya gal jagada yanga afido dingə gan akulya wuhni ha amaida gunja. Amai dau mu amai shaujul akulga nga na kənaiya danə wanai ngogu damu nga-ki-gətagərə shugur nga afido diu gau akulya dingə gau akulyarə ngəndə amma halla goro nga dingə yau akulyarə ngundə yukula yaijai gukullə gum yo mu nya afido ishal kida ngə yau afi goya unn ga wate halla nga dində gəma gwa-uasha ngagu shiyaju gusho ngaba shiyaiju ishiji ngaba shiyaju yol yuwa washa ya iju bike nganai ngə ishanaga təlaru nganai ngə ishanga gara-gara shiganju yawashal na ngə ua guwshal yu halla jabau di yikə nashanga akundja yəshar nga itadeu tuanbul ngen ai nga ifabar tumnal shyenju tumbal nganai nga ifabar chugo bike nganai ngə ishuugu chugoshi akul na ganju yagəramaiju dai aigau ngənai yo yol itai bike nganai ngə yagərau yal nga yal nga gara-gra dai nigucingo yal bike gadau ngə ishanuga alala ngadau shi akul ga yoga nya halla afido dingə yan akullaija halla naji jabau ngə diju jikə jabanau nashar diugamu ngə obimdə jikə jabanan nasharga jaba nan akullaija halla kawai-kənaiya dairə tai nga gama gətagərə skugur ngagu nga kənai kunainga gama nga gau hala ngugu kawai nga gəjai nya ishal kida ngəde ngə yandajarə ngandə kawi yukul ngəra aya afido. Ishalə ngai ngə kida yadənami ngə yanai aku ilaija kidau ngauu yadənan ngə dində gol guko bare shiyaiju gol gau bare ngagu shadə shiyai akullaija halla kwata-kwata akallajarə ngundu dində dənai yadəna luna ikəle nga yol ikal kəli nga ishi ki yaiju ikal kuja nga ishi ki yai dine ngane yashi nga yuwi goya dine ngane yaru ikan gan ndugudo num nya kire gal garu nga gəshe ishajal banda nga itə i kagu nga gumi dine wanə akula ada nganaijarə ngəndə yal yaru nga dau yu ngen wal waru nga wukai bərətək nga dusho nu nujugual kalu nga nol wudakau num na ngen gal garu nga ada nga dine kire gal garu nga diwu-wa-gətairə awal wa nga guni yaiji dishi yai wanə hiujarə ngudə afi nganado dine yaru nga dihe ngane ishino nga ndushi num də de ha ga ini ha ngen kal fulo ha da dine ngane ishuno yuuu lugurə de nya dine yuwija amma watə halla makalli nayi lumanago ishal goya afida ishal lumau goya luman ngayo yagənai afajai yajugu gagaurə nguudəga ishalya nya dine kwata-kwata dingə guhui jikə ngə wanəngə hinjarə ngundə afi nganaisho yaru nga yunu luguru de ato nganai hau ngen yaru gan nga itainural ngəta nga inanə karamdə nga idakainai kumbu wai rə iga shainai burgo jaman-jamanju igashanai kəlishi jamai-jamai nga nəhagərə nga. Nama nga nol nya dine kwata-kwata yamu dingə luman gəre gagə luguwai ju di ki yaija kumbuwaure guya jikə hinjarə ngəndə kwata-kwata kəne halla jaban yau ngə nakamiyalai nya wute halla nga dineshe yau yukula bəlarə fuugura nga yau haraka nganai ngə dindəgo kullaijarə ngundə yau yajaiya bəla chilum ga yukulalga walaura yol ish-ishal ngərə ishiyal ki guro yol ishi kina walama ishal ngərə ikol shuiro yol yuko bare ma malama ishal ha ma rugo yabi gəte kaldo ishallai jaga halla yaji migan furaga yayai yukula bəlarə fura dijo gəte koldo ikulishallaija yadəna ngə dingə nəm ə nol bəla-bəla nga gau lungu an luguran gəra nganə ngen gelgan bike lungu nol hutai bike nugau ngə natai bike ga afurga tumbulga ngeh halla akulyo rə ngundu yauwa yaiga halla bəla afida akulalya nabtə nganu fura ngə nabtə chilum fud nya nabtə ngamai ngə wanə huirerə dənai. Yadəna ga ndugudo nau nga hamində dənai yaəna akullanjarə ngundu ha dinaisho yayal yaji ujili migau hin mamu yo adaga dai sai kanadiga yo yo munga dai nau nga dugai kəne ishigai ngen gaunau dugaido gəkanau yo mu nya gəkanau ngədeya ishijigagu dungə namu ngə gəka shigagunya nayu lugu gəka nauya kangai ngundu kangai namu gah shigagu nga alliye mare kində wanə nuyu lugu gannauya nga kwata kwata kamai alliyanja aslam mare-aslan maro kanai alliyanja yashigaguga nga ganshigagugo ngalle alliyaya nayu lugu gannauya nga kumbudo nayu lugu kəmuau yero namburu kum shigagu nga allija balla etana kangai ngə haunu gan shigagu yoyuriga dau nga halla wakanju wakwaragə taire mishaniga kauju juruga wate ndugudo nan nga dai dango dawate ndugudo nan nga dai dango dammu ngə haiu di nganə ngə aka.